لما أحب أسمع موسيقى إني أفظل أسمع الموسيقى الكلاسيكية، كثير أحب الموسيقى القديمة وأحب الأغاني القديمة جدا مثل أغاني أم كلثوم والموسيقى مالتها والألحان مالتها، كثير تجنن، وكمان أحب أسمع العبد الحليم حافظ أحب هذي الأغاني الكلاسيكية، لأن الموسيقى مالها ممتعة مرة.